که زما د <hesitation> ژوند کیسه د کتاب په بڼه وي، نو عنوان به یې زما د ژوند لوړې او ژورې وي. دا به یې عنوان وي. <hesitation> د ژوند، ځکه چې د ژوند د سفر تر دې دمه څنګه یم او څه ډول رسېدلې یم، دا به پکې ذکر وي. نو د ژوند ناخوالې به پکې ذکر وي. زما د ژوند د وخت او زمان جنسیتي تبعیضونه چې ښځینه طبقه یې په ځانګړي ډول زما پر وړاندې شوي، هغه به پکې ذکر وي. یادونه به مې پکې ذکر وي، که هغه خوږې وي، که هغه ترخې، هغه خاطرې به پکې ذکر وي. بریاوې او خوښیانې به مې پکې ذکر شوي وي. ناکامي او غمونه به مې پکې ذکر شوي وي. نو داسې یو کتاب به وي، یو عنوان به یې زما د ژوند لوړې او ژورې اوسي. نو زما د ژوند پورې، چې په ژوند کې مې چې کوم پېښې او واقعیتونه <hesitation> تېر شوي او زه ورسره مخ شوې یم، دا ټول به پکې ذکر شوي اوسي. نو داسې موضوعات به نو عنوان به یې هم همدا اوسي: زما د ژوند لوړې ژورې.

"""د بلاک‌چین ټیکنالوژي نه یوازې په ډیجیټل اسعارو کې کارول کېږي، بلکې په راتلونکي کې به د معلوماتو د امنیت او روڼتیا لپاره په ټولو دولتي ادارو کې وکارول شي. د شیانو انټرنیټ موږ ته دا وړتیا راکوي چې د خپل کور برېښنايي وسایل له لیرې واټن څخه د موبایل په واسطه کنټرول کړو"